Pues jue yë petkë jedun tyum este najk puxk ti'ija jatyë dun bedayn jadunt's tëkënyë bapetpë jadun këxë ko'o najtyë dun këxë pedyë ji'im najtyë du, ji'im najtyë tëm amajmukyë myaj pëdëkëp puxkë y jadunt's padakëp ma mëjkpuxk kubeta jotyë.